ସେଚ୍ଛିନ୍ଡିଯୋ ଵିଶାଯ ଭୀ ନିମ୍ରପ୍ରକାର ରହତା ହୈ, ଜିନ୍ଟୁ କୀ ଗଣୀତ, ଅଂକଗଣୀତ। ତ୍ରିକୋଣମୀତ, ରେଖାଗଣୀତ, ସାକ୍ଖ୍ଯ, ରେଖିଯରେଖାଗଣୀତ ଇତା ସବ ଗଣୀତର ରହତା ହୈ, ଔର ଫିର ଇଗଲା ଵିକ୍ଯାନ, ଭୌତିକ ଵିକ୍ଯାନ, ରାସାଯନ ଵିକ୍ଯାନ, ଜୀଵ ଵିକ୍ଯାନ <hesitation> ପଢିଯାଵ ଖଲକୋଲ ସାସ୍ତ୍ର। ଫିର ରାସାଯ ସମାଜୀ କେ ଦ୍ଭିଯୋଂ, ଇତାର ଅଂଦର ଭୀ ବହୁତ ସବ ରହତା ହୈ, ଜିଂଟୁ କୀ ଇତିହାସ, ବୁଗୋଲ, ରାଜନିତ୍ତେ କୀ ସବ ସମାଜୀ କେ ଦ୍ଭିଯୋଂ ରହା ହୈ, ହୈ ଥାରଵାଦାସ ଭାସ, ଯୋଥାର ହିଂଦୀ, ଇଂଗ୍ଲେସ, ଗୁଜରାଥୀ, ମରାଥୀ, ଓଡିଯାଈ ସଭାସ।